Hande hande o ka hiɓe fu e teknoloji o coɗi. <hesitation> dun yafini yidude e handude e neɗo muɗum ɗo woɗi. No yimɓe ngoɗɗondiri fu ana mbaawi neldondirde jawdi. Ana mbaawi dawrudidde. Ana mbaawi gollididde duu. A yiy, Aɗa waawi wiyde ɗum woni nafaa muɗum.